Houɗe, joi, sappo, sappo e joi, shappanɗe ɗiɗi, shappanɗe ɗiɗi e joi, shappanɗe tati, shappanɗe tati e joi, shappanɗe nai, shappanɗe nai e joi, shappanɗe joi, shappanɗe joi e joi, shappanɗe jweego, shappanɗe jweego e joi, shappanɗe jweeɗiɗi, shappanɗe jweeɗiɗi e joi, shappanɗe jeweetati, shappanɗe jweetati e joi, shappanɗe jweenai, shappanɗe jweenai e joi, temerre